<hesitation> Lokona fleur amina <hesitation> amin'ny lokon'ny havana fantatro zao a, a volomparasy izy a zankarada, de mavomavo izy a tournesol, de a menamena izy a raozy de mangamanga izy a hortensia.